Intanet am to salake waɗuki mi raarai ko Data e kunni, mi nyifai mi kunno ngel. <noise> To ɗun wanyii bo, mi waɗai resetting internet settings lenguru ndun.